Laha am hevitsiko manoka aloha! Iaho tia raha natoraly. <noise> K laha gny fivoara minday gn fangalaha tahaky mahakasiky ny olombelo; <noise> da tena fa fa habibia zay agnamiko. Tsy mety!